יא, איך ווייס ווי אזוי צו מאכן א צאפ, איך ווייס אויך ווי אזוי צו מאכן א קארן-ברעיד, <hesitation> איך האב ליב זייער שטארק אסאך מאהל ווען איך הא'נישט וואס צו טוהן סתם צו מאכן מיין האר אין א צאפ, - אויב די מענטשען ארום מיך גייען מאכן צעפ נישט אלע מאהל, קען זיין א באוינטש מאל ביי חתונות אדער אנדערע צייטן.